La Germania al e ün pais divizà ën tante regiun, le regiun a sun autonome, sai ch'a mangiu tante patate e pöi sai pa d'autre coze perché al e al e dificil cunuise tüti i pais e la cültüra